Wukabya wukatsumba, obo sahenu thukaghenda ngokuwuka, ngokuwuka lenga ngokuwuka lenga ebyalya ebyawukatsumba ebyo, eribirenga siribughambu neryo wamabya iwukatsumbira mundu mughuma kutse babiri wukenditheka momunyu bigiko nga bini eyehe. Neryu wamabya iwukatsumba, wanganahamba bugiko bunyoho bunyoho kutse erilaghalya wukaghenda wukalaghalirya omwabyalya ebyaghukatsumba, erighenda wukalaghalya. Neryu kandi iwathekamu iwunemulyatsaku wunemulyebya ebyawamathekamu ninabyu, sirundi neryu wuhambe ebyosi neryu wuwusemu ayihi, ahu wukabya isiwendithoka. Wukaghenda wukathekamu thukethuke, thunyoho thunyoho erihika ahawukayisunzirabyu erilibirwa